To ga̱ na ni kan, ba dai ɗu ba, fum la dalang ba tong ga̱ man pa̱ bi ɗu da̱lang bak ne na̱, bi ga̱ sa to her zem nei muk ba. ni ɗu fum ɗu ba dai ba. Kng fum ga̱ ɗu hok a kwai nshon, nshoon ɗe di la ɗalang ko daa̱̱n pit ga̱ ga̱ man ga̱pe tong ga̱ pa̱a̱t ga̱ sam tat bit hok ba a ga̱seam la da̱lang se pe pit ga̱ la dam bi ga̱ sa ta hen zem ba.